Sy mitovy aby karazagna kivà ziaby fa samy gny karazany, misy zio de mahafinaritra be, zatra zaza, zatra olo isan-karazagny fa misy sasany vô mahita olona tonga de magnifatra fa sy voatery hoe mahafinaritra aby izy rehetra fa misy ihany koa mampatahotro.